E sakafo malaky hoagny zao raha meky itegna da mofo miaro dite zany, igny malaky igny, da misy koa gne lasopy, da akoatrin'e lasopy moa zany da atody, io zany e sakafo mora masaky raha ohatra ka meky itegna ame tany ombategna.